gott kvöld saga kísilversins United Silicon er ein samfelld hörmungarsaga

fyrirtækið sem átti að skapa atvinnu og velsæld á Suðurnesjum er í þroti og það kostar milljarða að koma því aftur af stað íbúar þurftu mánuðum saman að búa við óviðunandi mengun og skerðingu á lífsgæðum á meðan þessu ævintýri stóð og fjármálastofnanir þar á meðal íslenskir lífeyrissjóðir töpuðu gríðarlegum fjármunum á þessu en hvernig í ósköpunum gat þetta gerst Ríkisendurskoðun skilaði í dag úttekt sinni

sinni á stjórnsýslunni í

og hingað

til að ræða það eru komnar Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofunar og Ásdís hlökk

forstjóri Skipulagsstofnunnar verið þið velkomnar þetta eru svona tvær lykilstofnanir í þessari sögu Ríkisendurskoðun þessi skýrsla upp á sextíu síður tæplega það er farið yfir víðann völl þar hún gagnrýnir ráðuneytið fyrir verklag við gerð sem að þessi verksmiðja byggir á og segir þar er alfarið byggt á á framburði eða framlögðum gögnum forsvarsmanna þessa

lágu ekki einu sinni fyrir skýrar upplýsingar um eignarhaldið á henni þegar þessi samningur er veittur eða staðfestur en ykkar stofnanir eru líka gagnrýndar í úttektinni segir og þessi setning

ferli allt saman kísilverksmiðjan var ekki fullbúin þegar framleiðslan hófst og starfaði aldrei í samræmi við mat á umhverfisáhrifum starfsleyfi og markmið

samningsins um

ég spyr á hvers borði er það að tryggja það að búnaðurinn sem er í svona verksmiðjum sem eru settar upp á Íslandi virki og mengi ekki og valdi hérna tjóni það er kannski best að ég svari þessu það er auðvitað fyrst og fremst á ábyrgð þess sem rekur verksmiðjuna að hafa þar inni réttann búnað við gefum út starfsleyfið við segjum hvaða kröfur eru það sem við segjum þér að þú eigir að uppfylla ítarlegum kröfum og bara til að hafa það alveg á hreinu þá er þetta ekki þannig að við Íslendingar séum bara með

til samevrópskar reglur byggðar á svokölluðum BAT skjölum eða bestu fáanlegu tækni þannig að þetta eru mjög svona ítarleg gögn sem við erum að fara eftir síðan er það í rauninni þess aðila sem fær starfsleyfið að setja upp sína verksmiðju á þann hátt að hann geti tryggt það að hann standist þær kröfur sem við setjum og þetta eru auðvitað miklar kröfur sem við setjum

okkar með starfseminni alveg bæði við förum auðvitað í eftirlit áður en starfsemin fer af stað en líka eftir en það er líka mikilvægt að hafa í huga að

fyrirtækið það hefur ákveðnar heimildir til

ekki til bara ein tækni það eru til ýmis ólík tækni til að ná sama árangri þannig að kröfurnar segja ekki þú átt að kaupa ofn frá þessum aðila eða tæknibúnað frá þessum aðila það situr á ábyrgð þess sem er að reka verksmiðjuna já en þið hafið rannsóknarskyldu samkvæmt stjórnskýslulögum þið að veita leyfi þið eigið að rannsaka

takið hana ég meina ofninn virkaði aldrei almennilega það var

eftir því sem framleiðslan klúðraðist

meira þá sáu menn hvað það var mikið að hversu mikið

síðar ákváðu að fara og nota væri í lagi við skoðum í raun og veru ekki búnaðinn sjálfann en hver á að gera það það er í raun og veru enginn sem hefur þá skyldu á sér að skoða þess rekstaraðila já en er það ekki

ekki galið að menn geti bara sett upp verksmiðju og segja ég er

ofn og ég ætla kveikja á honum

það er auðvitað alls ekki þannig að þú mætir bara með einn einn ofn og þú ætlir að kveikja á honum við erum auðvitað búin að fara í gegnum ítarlegt ferli og í gegnum stjórnsýsluna alla meðal annars mat á umhverfisáhrifum þú þarft að segja okkur hvernig þú ætlar að ná þessum árangri og við fórum

ítarlega fram á frekari upplýsingar í

það þýðir ekkert að

við okkur já við ætlum að gera þetta og við munum ná þessu

en við erum í sjálfu sér ekki að skoða þetta var búnaðurinn sem þú keyptir heldur erum við fyrst og fremst að skoða hvaða

þessi verksmiðja getur haft á umhverfið

hafa þeir trúverðug svör um það að þeir muni geta staðist þær kröfur sem settar eru hlökk þið fóruð yfir umhverfismatið já það er tekið til í úttektinni hjá Ríkisendurskoðun að mátt styrkja það ferli akkúrat hver voru mistökin ég vil nú fyrst kannski fá að segja að þessi úttekt sé komin fram ég held við þekkjum það öll bara þjóðin öll er búin fylgjast með þessu máli og við erum öll búin að sjá að þarna fór eitthvað úrskeiðis og það er afskaplega mikilvægt að fara yfir allt þetta hvað er það sem að veldur því að við erum stödd þar sem við erum

skilar hann Magnús ykkur umhverfismatinu sem við vitum ekki nákvæmlega hver vann en hugsanlega hann sjálfur þið takið því bara góðu og gildu eða hvað kannski að hafa nokkur atriði hér í huga og reyndar allmörg en af því þú spyrð um

akkúrat athugasemdir

við matið þá má kannski það upp í að Ríkisendurskoðun að styrkja mat á umhverfisáhrifum

sérstaklega tiltekið er eftirlit og úrræði kannski fyrst og fremst úrræði við brotum og Ríkisendurskoðun telur jafnframt og bendir á og telur

að þegar horft er í baksýnisspegilinn þá hefði verið tilefni til að fjalla um frávik í rekstri í mati á umhverfisáhrifum við höfum á móti bent á það eins og þú hefur

í þínum inngangi að sá sá rekstur sem þarna fór af stað hann var í ófullbúinni verksmiðju með ófullkomnum búnaði það er ekki það sem var gengið út frá við mat á og við teljum að í rauninni hafi

við né aðrir ekki haft forsendur á þeim tíma til þess að að sjá fyrir frávik af því tagi sem reyndin varð menn hljóta að þurfa smíða skútuna fyrir storminn en ekki lognið þetta geti bilað og hitt og leggja

en sumt er nú kannski utan við það sem vænta má og það er held ég það sem við erum að horfa á í þessu máli eru utan við það sem vænta mátti og þá skulum við hafa í huga að þegar þetta mat fór fram þá er auðvitað horft til þess hvaða kröfur eru gerðar annarstaðar og hver hefur reynslan verið með sambærilegan rekstur og það var ekkert slíkt sem við urðum vör við nei það kemur þarna fram athugasemd um að það megi setja reykháf á verksmiðjuna athugasemd sem kemur frá Norðuráli brugðust þið ekki við því aftur þarf að setja hlutina í samhengi að það er auðvitað alltaf þannig að það koma til álita leiðir við að taka á til dæmis þarna er semsagt lagt upp með að fara aðra leið varðandi loftmengun en að setja reykháfa og það var ekkert metið svo hvorki að

í umsögn til okkar

þann búnað sem gert var ráð fyrir sýndu mengun innan

berið þetta upp við hann og þá hjá United Silicon hvort það þurfi ekki að setja reykháf hann segir nei þetta verður allt í lagi nei það var ekki þannig heldur er þarna lagt upp með hönnun sem er ekki með reykháfum það eru lagðir fram

fyrir það sem sýna að mengun verði innan viðmiðunnarmarka og sú mengun hefur alveg reynst vera innan viðmiðunnarmarka það er hins vegar önnur mengun sem hefur verið að koma fram við reksturinn og við skulum hafa í huga að það eru auðvitað lykilatriði í mati á umhverfisáhrifum að bera saman

ólíka valkosti þannig hefði það alveg getað átt við að bera saman ólíkan með reykháfum en það var ekki metið í þessu tilfelli að það væri ástæða til þess þó svo að þessi ábending kæmi það eru líka líka sjónræn verksmiðjan uppfyllir ekki skipulag nei verklagið á svo mörgum mörgum sviðum ég meina vinnueftirlitið fer

og tekur út verksmiðjuna í desember hún hefur starfsemi í nóvember hún gerir margvíslegar tillögur að úrbótum eða krefst úrbóta ári seinna eru fimmtíu kröfur frá vinnueftirlitinu og það er ekki búið að leysa úr því samt er einhvernvegin bara starfsleyfið í gildi og verksmiðjan er á fullu þetta virkar svo ótrúlega ósannfærandi já en ef ég má kannski aðeins koma inn í þetta

ég held að þarna er náttúrulega stór og flókin rekstur og það er fleira en eitt sem fer þarna öðruvísi en en til stóð þú nefnir deiliskipulagið til dæmis og byggingarleyfið það auðvitað á ekki að vera þannig að byggingarleyfi séu veitt af sveitarfélagi sem eru ekki í samræmi við það deiliskipulag sem hefur verið samþykkt það gerist í þessu máli auk þess að vandamálið

búnaðinn í verksmiðjunni sjálfri sem óskylt mál

er fleira en eitt og fleira en tvennt sem að þarna fer úrskeiðis

er kannski einn punktur sem að mig langar að koma að í framhaldi af því sem að þið Kristín Linda voruð að ræða hér fyrr það er auðvitað það

að mat á umhverfisáhrifum er unnið í undirbúningsferli framkvæmdar það er ekki búið að fullhanna til dæmis verksmiðju

fyrir mat á umhverfisáhrifum

gengið út frá ákveðnum forsendum og

þær eru alveg prófaðar það er ekki eins og menn horfi á það bara með lokuð augun eins og það stendur það er prófað og reynt síðan þarf að fullhanna verksmiðjuna þá er veitt starfsleyfi og ég held

hefur verið reist það er ekki inni í okkar regluverki í dag og Ríkisendurskoðun veltir því reyndar ekki upp en

maður getur velt fyrir að styttast í þessu hjá okkur hver er lærdómur umhverfisstofunar já lærdómurinn er náttúrulega ýmis og þetta er

frá okkar hendi séð er þetta bara fordæmalaust eftirlit við höfum aldrei staðið í öðru eins og má náttúrulega sjá af því að umfangið

mjög mikið við erum búin að senda verksmiðjunni átján reikning fyrir okkar eftirliti vegna þess að það er mengunnarvaldur sem borgar fyrir okkar eftirlit en ekki almenningur það segir í úttektinni að þetta hafi nánast sett ykkur bara á hliðina og önnur verkefni beðið já við þurftum vissulega að nýta okkar innri styrk til þess að tryggja það að við gætum sinnt öllum okkar lögbundnu verkefnum þannig að það var mikið álag á starfsfólk og

það er auðvitað mjög ánægulegt að í þessari skýrslu ríkisendurskoðunnar að þá eru eftirlit stofnunarinnar með þessari verksmiðju og öllum þeim stóru ákvörðunum sem við tökum og þetta eru engar smávegis ákvarðanir og fordómalausar líka ákvarðanir ég meina

þessi verksmiðja hún er lokuð í dag og hún fær ekki að fara af stað fyrr en eftir að við samþykkjum það og við vorum svona vakandi og sofandi yfir þessu þá skipti ekki máli hvort það voru helgidagar eða um nætur sextán hundruð athugasemdir já þið hafið náttúrulega breytt ákveðnum reglum varðandi önnur kísilver sem eru að hefja starfsemi já hvað varðar til dæmis lyktarmengun og slíkt er eitthvað fleira svona beint sem að þið hafið tekið út úr þessu ja sífellt að breyta okkar gæða ferlum hvernig við vinnum vegna þess að við erum sífellt að læra eitthvað nýtt og kannski grunnurinn í okkar vinnu hefur alltaf svolítið snúist um það að við viljum upplýsa upplýsa meira heldur en minna upplýsa almenning fá aðila til að taka þátt í þessu verkefni með okkur og það er auðvitað gríðarlega

búin að efla þær mjög mikið

stundum erum við náttúrulega

óskiljanlegt tungumál þannig að það er mjög mikilvægt að við komum hlutunum rétt frá okkur en við þurfum líka að draga frá þessu þann lærdóm og til þeirra aðila sem hyggja á svona verksmiðjur eða hvað sem þeir eru að fara gera ókei þú getur kannski svindlað í gegnum ákveðin

hluta þú endar í gjaldþroti og stórkostlegt tap fyrir verksmiðjuna tap fyrir fyrir bæinn og sár fyrir íbúana já takk fyrir komuna hingað Kristín Linda og Ásdís hlökk